Oime ko mimba ranga rangagua ipuere vaera oime yave kia ikirei ou supe ikirae yave jou ani ikirae yave okarureta jaema Camaleon jei supe va uajaete ye oikatu ipira i color ombo cambio uesa yave ou jovaiso reta supe jaemai oye mo cambio ani vaera uesa ani okaru vaera jukurai oyapo